اكتر ماده كنت بحبها وانا صغيرة كنت دايما بحب الدراسات لأنها كانت دايما بتفكرني بالطبيعة وكنت بشوف الجبال وكنت بحب اوي الصور الي كانت بتبقي دايما موجودة في كتاب الدراسات ديه اكتر ماده حسيت أن انا نفسي اكبر بسرعه عشان افهمها واشرحها لعيالي واا الماده ديه يعني تعتبر بالنسبالي احلا ماده